Besh yilda eng yaxshi shaxmatchi bo'lish uchun kunlik mashg'ulot rejasini tuzar edim. Tajribali murabbiy bilan ishlagan holda turnirlarda qatnashib oʻyinlarimni tahlil qilar edim va shu qatorda o'z ustida tinimsiz ishlashdan qolmagan bo'lar edim. <noise>